إلا كنت غدي نختار شي حاجة غنبقى ناكلها حياتي كاملة، غدي تكون واحد الشلاضة للي كتجمع بين البروتينات وما بين الخضر، وفهاد الشلاضة غدي نزيد واحد الحاجة <hesitation> ديال النشويات بحال البطاطا و لا الروز.و هاد الأكلة غدي تكون <hesitation> صحية ومتوازنة، حيت غدي توفر ليا چاع العناصر الغذائية من فيتامينات و معادن، وغادي تحافظ ليا على الصحة ديالي